ʻAe. Ua pili nō ke mele i ke au e kū nei i kēia manawa. Ua pili nō nā mele i ke au kahiko, ua pili nō nā mele i kēia wā. ʻO ke mele ka hoʻohuihui ʻia o ka manaʻo o nā kānaka, <gasp for air> a he mau manaʻo ko nā kānaka a pau. A ma o ke mele e hōʻike ʻia ai kēia mau manaʻo. Ua pili nō.